My mother can speak ley lorma, she from la lofa side and my father can speak kru he from grand kru, my great grand parent like from my pa side his father is a frenchman he was from ivory coast and his mother from from ghana. my ma her both parent is liberian so that's what I know about them.